بعتجد ان كل شخص بيقدر يأثر على مصيره لانه في النهاية بيكون المصير هو نتيجة افعالك وقراراتك والاشيا اللي انت بترتكبها والاشيا اللي انت بتتجنبها يعني اذا انت كنت شخص بتجتهد وبتسعى فانت فالاخير راح تكون شخص ناجح واذا كنت انت شخص كسول وما بتؤدي واجباتك بشكل كويس فرح تكون فاشل.